Himɓe jutta ɗonwaɗa yadu sosai na bana himɓe naane ngam naane ta'awaɗan yadu mai wodi bone ngam yadu kuɗɗe'on koh be ndabbaji amma jutta awawan a haya be pirowal, be mota koh be machine. Wodi nafu sosai ngam wodi ko a'anda ayaha wuro fere a'anda, a janga, ayaha nyautigu, ayaha a'ekkita kugal koh sana'a. wodi bote sosai ayaha ha'ameɗai yahugo.